د ځینو خولیو نومونه دا دي: ګردې شپو خولۍ، د کاو بای خولۍ، اوږدې شپو خولۍ، د بالټ خولۍ، د سطل خولۍ او پيک داره خولۍ. افغاني خولۍ دا دي: قرقلي، پکوله، وزیري خولۍ، پشمي خولۍ، بافتي خولۍ، چرمي خولۍ، هزاره ګي خولۍ او د بیسال خولۍ ډېرې زیاتې په خلکو کې مشهوري دي.